يا خويا أجمل ورده أنا شفتها أجمل ورده شفتها وحد الخطره جيت راكب وحد السجره هاكا زينه، أيا بقيت نمس فيها وبدات ديك الورده قالت لي هاني انا ورده مراكش تشوف فيا هايا شغل ما قالتهاليش هاك بال <hesitation> الصوت، شغل راني فهمتها أنا كي خزرتلي الورده هكذاك وبدات تتحرك مع الريح عرفت أيا شميتها نلقى فيها واحد الريحة تقعر، هاذي وين، هاذي راه في وحد الجزيره تحت إفريقيا من هيلوستا.